யூத மக்களின் பிறப்பிடம் இஸ்ரேல் நாடு. அங்கு, நாட்டின் நீண்ட வரலாற்றின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி இயற்றப்பட்டது, அதில் முதல் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பைபிளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன; அங்கு, அதன் கலாச்சார, மத மற்றும் தேசிய அடையாளம் உருவாக்கப்பட்டது. அங்கு, பெரும்பான்மையானவர்கள் நாடுகடத்தப்பட்ட பிறகும், பல நூற்றாண்டுகளாக அதன் உடல் இருப்பு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக சிதறடிக்கப்பட்ட காலத்தில், யூத மக்கள் அதன் பிணைப்பை ஒருபோதும் துண்டிக்கவில்லை அல்லது மறக்கவில்லை